Ijoow ilobul nafa yara éfirigo; ifirgo, nafahol émémééŋ; éfirgo, nujuhé uŋa ubang to niyaŋi nak ukando maal majébi jébi nuréém, nucaméén may nukando may é glace nunoméén ou bien may nang nubabaj may ékori may nuñoñoow jiluw ou bien nuñoow jacaŋéén, nunomul ubang do min nak nuŋorul faritee feritee jaraam naan uñumé éfaak. Do doomé éfirgo, éfirgo nafahol yo yayu.